Ma kli na riya ndar ngi na ki mbǝ ndza rǝghumǝ har riya kai vana rǝ ghum na ghǝzi mǝkǝnǝ ma wsara ngi riya ɗa niya ngi mǝkǝn na dom kwul kajiji kǝni kimbǝ kla rǝ ghum nara nkyangyi mǝkǝnashi rǝ kajiju so kuma panarǝ mbwa ya mǝkǝnǝ ma bo magha nani ghǝnji na sai nǝgha naǝ ndǝra nji ma gha nanǝ́ shincha rǝva nji na sai nǝgha nanǝ́ ndǝra zǝ magha naǝ wtula nji ˈmana pa ka va nǝgha saanan kulum magha nanǝ ghinji na wzugha kajiji ɓa na kǝla ghǝnju to ɓa panai ˈyarighuma ya ghǝnji to ghǝzǝ wsara ɗa ghǝza ghi mǝkǝnǝ nai ya ndar ngi